Ebyokulya nke ebijuuma, hamu nemikuubi yaitu erikwiraguura, nebisobora ne- nebisoora kwahurwa kandi bikaliibwa habwebiiro ebikwingaana musanju. Obwokumara kuhingura ha'biiro musanju, bisoobora ku- kusi kujunda rundi obikuliibwa nebisiisa emiibiiri yaitu, nebituletera endwaire.